Nga'lek ab birirwe, koo ipuken koot kotililit koo ngometinye birirwe koo matililitu kootis. Amuu ipuken nee, koo akoi icheng birirwe siipaishen ipuken koot koo yerok kot irambte tukuk ii iiwe sang ipepuch akot compound nengung'et koo taretin.